De le ambulance koa zany, lafa ohatsy hoe misy olo marary zany agny laha misy an'igny ambulance igny assuré kokoa zany gn'ainy amin'igny mba hafahafa laha ohatsy hoe marary baka lavitsy agny indesin'ny ambulance igny mandeha mare mety possible i miboaka hôpitaly sady agnatin'regny ao koa fa misy fanafody, fa misy dokotera ao de mba mitatà gnain'olo marary igny zany i mandrapitongavany amin'ny hôpitaly agny.